अन्ग् रमेन् नूद्लेस् जनेम् मोज मोने। तुख नूद्लेस् जनेम् मोज मोने। जै इस् एक्स्पेन्सिवे जै येह्। अन्ग् दसिम्, बेने वेनिस्ति अद् मेअम् प्रएलेच्तिओनेम्। एक्स्पन्सिवे फूद् को त्र्य् कलम कोइ, बुत् इ गुएस्स्, थिस् एवेन् एक्स्पेन्सिवे फूद्स् तो मोज अबे प्रएलेच्तिओनेम्। मे जनेम् मन्ग। इ रमेन् अज हेवे, मेन्से स्पेचिअल् कोर्यन् कि इश्, मेने <hesitation> नोर्मल्ल्य् कोर्यन् दिश् हेने वेको। ने गो जनेम् मोज मोने, रमेन् नूद्लेस्। द्य होइ छिच्केन् हेने जै येह्। मेन्जे सोउपि, मे गिवै दिन नूद्लेस् जै येह् बेवे। तेरे होइ <hesitation> दौबै फुर् ब लोगै नने भे येह्। आरे मख से इन्ग्रेदिएन्त्स् अन्द् सोमे ओथेर् वेगेतब्लेस्।